जमीन के भीतर सुरंग बनावे में ज्यादातर गुफर, छुहे तिलचट्टा, नेवला चिटियाँ, खरगोश जाने जावत है। इन सुरंगन की बनावे में इन्हे जानवर को बहुत लाभ होमत है। गुफर और चुहे के लिए जाएँ तो अपने रहने के लिए ऊर्जा संग्रहित कराना। और खुद को शिकारी दे जानवर से बचाव खातिर करता है। सुरंगन में इन्हें सर्दियो में गर्मी मिलती है वाह गर्मियों में ठंडक मिले। सुरंग बनावट, समय इन्हे जन्वारों को जमीन के भीतर दबे जाड़े और बीज भी खाने को मिल जेमत है। फिर तिलचट्टा और चिटियाँ भी सुरंग में रहना पसंद करते हैं। चिटियाँ तो संग उरोक से बड़ा वस स्नगठित के जाल बनावत है। इनकी सुरंग ना तो केवल इनके आराम देमत है। बल्कि भोजन एकत्रित करनो और अंडन को सुरक्षित करने खातिर उपयोग देमत है। इनकी ध्वनि और अंडन कु येह सुरक्षा देवत है। ताकि उनका नुकसान ना होवे। और इनके कई प्रकार के लाभ होत है।